Haroratni termometr bilan o'lchash judayam oson. Buning uchun termometrni idishidan olib chiqamizda, <hesitation> gradusini nolga tushirib qo'yib, <hesitation> kichkina bolalarni og'ziga solsak bo'ladi, katta yoshdagilari esa qo'lining ostiga qo'yib qo'yamiz. Uch-besh daqiqa davomida. Keyin-olganimizdan keyin gradusi o'zgargan bo'lsa, demak harorat oshganligini bildiradi.